<hesitation> Toetra tsy manam-paharoa ananan’ny horita an, tanany an, marobe de misy raha karaha boribory maromaro mipetaka amin’ny tanany iny, de raha vao mipetaka amin’ny raha tanany de sy afaka iny karaha hoe fixation zany, de iny koa agnanaovany resaka fifindrana andihanany.